Sèèìm kɔ̀à ɓieɛ̀ sùà, maŋ nyùȧŋ gbàlàa, sèèùm nyuɔŋ gbàlàa è haì, è haì, mùŋ kɔ̀àùm hiàŋ gbàlàa, maiŋ gonàŋ maiŋ sià wɔŋ tinò bà sùà wèè gɔ̀ɛ̀ɛ̀ taai, mùŋ geèiŋ nòo, maiŋ dèkà, e wùìyè lii, e wùìyè keekèè lii yòo yèwà, è yewoo naàŋ, màiŋ naàŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ sìà kpoòi, e jɛi, maiŋ banè, màŋ nyùnàŋ maŋ hàwa ɓɔlɔ̀ɔ̀um màŋ maiŋ jè. E bɔ mɛ̀, manaŋ wa kèè bɔɛ̀, e bɔɛ̀ nyɛnɛŋ maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ zùlù, maŋ nɔ̀ŋ e maŋ dià, e bɔ.